Oldinlari menga etibor berardingiz hol ahvol so'rardingiz. Hozir nima bo'ldi nima o'zgardi yoki boshqa bir insonni ko'rib qoldingizmi. Bu bo'lishi mumkin emas.